To Tuna no ai ga tavana, kafin əmdan danai dayi, eeli, litari, ai yattak əbdamu tawan na kap, oo kap doron ənnan danai dai asbiti, asbiti, ee litari, ee litarin en no katin əmdan denai dai, sai gu sau kaak maduwa gəsau kak madawa na dowani, gədgwa kwan kəban gama, gama bin waken əmdan den taktegi da viri dai ii, ii litari, to kang əskuru no ya vi ii, tak teeng, kuzaki eɗatki kwaya, ya bang amin gwandan, gəban amik gwandon cuna na gabu, gabuni na, gəbunu na ga sec aminnu, pura, gəsa aminu kg, dowan gitgokwa, atu do wan gla mugi kakkala pumna, koro yak laying amign rabin, gikja amik rabim cu no ha, ga ne atu ka gast teeka, gest teeka na atu rappu da na, gatti, gasttina zai aminra guza amina duno no, ga see gəsana koro gapti gaffi kunəng, gaktee na get gum kuneng, ee kuneng bahoo ya yi gukta bahonna, goffi ga kuna, gaktee bargon na ga kuɓe datki, gə ku ɓee datki na zakuwun duno, dukka əkzee datki na to atu kab da muna, to əkti wuzini datki a jlami wata wata na gane du aɗatki ii tt, litari, gəja ii litari yee, koro katin, geki garung, gekin əmdaneng, li-litarun, əmdu bembe a jaya gi, yu na to ayya jlami nana wan, ya na, garjtu, kakkadun, giritu kak kadan na, ka, kakkadun yimbe yarəta na əmda nab doi, əmdini ma tee? gəvira dəɗan amanu ni nawan, talen əmda nap dai, to əmda nəpdu gi na, əmdan nargtagi ta kaddan luno, əmdan nərgtigi takaddam luno na, to əmdan nan dai iii gak, ii kumok əmdan bembe əkfee anee ekak likitan, giji gak liki tan na, likitan abdai a demitayin kəm, titaniyitem, to yal halo titakwai nenji, atu tuta kwaini purum aɗang yee, galha ma titakwai na parman adang, atu dowoni, <hesitation> kuna ni ne tita yaye, yalhang ɗaran kunan, atut, dowo nin datkiɓi, tanka, duwon nu atu dowon, a demata gin tam ya ye, aa jau sa ya ye, tala galhi ii likita, ii li, ii likitan na acaktan, uzni gaku, aci darbatigi kargu nun, ee butigi kargu hun na, ga ni ga mesi, gamasi na tu dowonin, gəsan, gəsau kori git gwakwi yadda, gumci pum na, kori yakzavi reng liki tan, guk za caman, akei, bari gi kargu nun akei, atecal he gi man gəjuna, yim kara gisau kargunnu na akzai, ie ətkaruna to caman ka yakzayi ee gari, kuk zawil gari, na əmci na cati ee, takaddatki bembe əkeir butigi, əkcaiku kargun bembe alir butigi enya, enya so oh akci da paltigi bam, to atu yan əmco manko yaktee ɗatki wuzan, galaga a maduwa pum,